baro tanou besin mɛna ma tete abe oyi wa tan baro o de mi tan ni o ma'o djira ra ni nɛ o yɛrɛ bɛ zun an a mi yi tanan baro ca ɲu ca tin tomi dɛri a djira ra tomi zun wɛ mi'i ma yoro mi'i ma wɛ yoronɛ mi we boɲa wɛ oɲa i we tan baro mu ɲa a sport nɛ we innɛni nu um benɛ a van an vanza yimiro mami bera mu sio mi dji o